Kaisa khakchangma salni bagwui chini khwnai no sajokna bagwui kwbangma lama tongo. Phiaba abo chini khwnai ni logmung rong tei bo jagao thannai abo no naina nango. Puila no khwnani no kaham khe suwui fwran di. Aboni ulo khwnai no bwmwtwui khe sajoknai uansuk di. Thok ba cream fulwui khwnai no norom khlai di. Khwnai sajokma rok wngkha khwnani no suja tei koitroi khaiwui. Phiaba chwla tei bwrwui rok ni khwnai saokma rok khe juda juda. Bwrwui rok khe khwnani no khaju khawui tei khayaui bo sajokgwui mano. Borok bongni khwnani no rabwui bo sajogwui mano.